بالكويت أشهر الصيف مثل يونيو يوليو و أغسطس تشهد درجات حرارة مرتفعة جدًا تصل إلى أكثر من خمسين بينما يناير هو أبرد أشهر السنة حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير ويكون الجو بارد جدًا مجارنة ببجية الأشهر أما من حيث الرطوبة نوفمبر وديسمبر.